Jari kamunnina nu ku jamayya inni, nakke inni anjama a ri dinas pekerjaan umum dan tata ruang kabupaten bulukumba. Jari injo nakke tugasku ri bidang tata ruang, a'lampa angngalle titi', titi' koordina', a'lampa survei a'rungang, a'lampa survei jumbatang. Jari, injo punna rie' tu pantama permohonang, <hesitation> misalnya inni alloa nantama, inni to' pole alloa ri lampa nialle injo titi'na. Ka punna a'bangngi i, elacciri biasa mange ajjallo'-jallo patanna ko ngura na tala maimpi inni anungku nakke. Jari iyya injo, kualleangi, punna battu mi injo kualle, kupantama'mi ri letto'a, kuhoja kupa'bajuangi ri peta' a toh. Angkua nu cocok ji inni ri polaroanna kah atau anre'? Jariii pakunjo ji. Battu pole lampa survei angnganu, angngawas <hesitation> pekerjaan a'rungngang, panjamaang a'rungnganga punna rie a'rungang-rungang kodi. Lampa mi ku ukku'-ukkuru injo a'runganga, ejembatang nu panra'a. Biasa rie jembatang tappa, jembatang anu tappu. Elampasse injo ri anu, epunna rie lonsor, elampa to' pole injo to ri toa'. Nampa rialle ji injo mange datana do. Pakunjo ji injo nakke jamangku ri kantoroa. Punna anunna, punna tugas poko'na iyya, jamang pokokku nakke <hesitation> a'baju peta. Lampa survei, injo ji kujama nakke. Nu biasa to'a allampa <hesitation> rung bosku ri anua, <hesitation> pabbattasanga, pabattassang e go' do. Aaa injo nakke to' injo. Ri pelabuhanga inni beru-beru battu pole abbatasa inni, di pelabuhang bira, battassa.